Растаниҳо мағз ва системаи асаб надоранд, бинобар ин дар маънои инсонӣ дард эҳсос намекунанд. Аммо онҳо метавонанд ба осеб вокуниш нишон диҳанд. Масалан, баъзе растаниҳо ҳангоми бурида шудан моддаҳо хориҷ мекунанд. Ин вокуниш муҳофизатӣ аст, на эҳсоси дард. Илм ҳоло ин масъаларо то охир наомӯхтааст.